Ee! malaza amin'ny fandrahoa ny olo mipetraky a Bangladesy agny. Ny tena foton-tsakafondreo moa zay da vary sy fia, fe mampalaza andreo avao koa ny fihinanan lafikany ohatsy <hesitation> mofo vary. Da aharondreo amin'ny ronon'aomby igny la mampalaza andreo zay, Mampalaza andreo avao koa ny fihinanandreo sakay io